ما أدري إذا لازم الشباب يشاركون في كل شي، بس أحيانا يكونوا متسرعين، وهذا شي مو كويس، وقليلين الخبرة، فمو شرط إن الشباب يشارك في كل الأمور السياسية، عادي يعني لازم يكون لهم رأي بس مو لازم رأيهم هو اللي يمشي.